Sudafrica pegua retako jaeko ho, holandese jare britanico reta ko guɨraja apo <hesitation> guɨnoe, jae reta omborɨ independencia re mil novecientos noventai cuatro pe jare nelson mandela oyeparavo yae jaema añae ko oiko como teta, mopeti pais democracia, democratico no jare i korepoti reta jae ma <hesitation> tenonde iru va teta jokopegua reta